پنسل دقلم په اندازه اوږدوالي لري او پوښ یی معمولا د لرګي یی اوپه منځ کیی دګرافیټ وړې زرې وي چي هغه کوم وخت چی په پنسل تیز باندی تیره اوسي پر کاغذ باندي یی راکش کړي نو هغه وړې زرې یی پرکاغذ پاتیږې آ همدغه د پنسل کار دی او هغه خط یا هغه کرښه چي پر کاغذ باندي پاتیږی .هغه یی خط دی